Tarihi lesdi mai kanjum on hebanki saare laamu arande je d'mt. sare laamu mai do mari daraja masin ha duniyaaru. Ummatoore arande je lesdi mai kambe hebi sare mai latti andaadum ha duniyaaru ngam aadilaku mabbe be wawugo laamu mabbe. be latti bedo mari kujeji tarihi je ha jotta do Jodi ha lesdi mai wartini ummatoore lesdi mai kuje maudum mardum daraja je be yejjititta be mai ha tarihi lesdi mabbe mai.